لا طبعاً ما أؤمن بالأشباح نهائياً, أنا أؤمن بوجود الجن, بس يمكن الأشخاص اللي يتعرضون لمواقف مرعبة, بدأوا يؤممنوا بوجود الأشباح, لكن أنا بصراحة, ما أؤمن فيها, لأن اللي يؤمنون فيها يقولون إنها أرواح الناس اللي مااتت, وإحنا كنا نعرف إن الأرواح بتروح عن رب العالمين.